انا مقدرة جدا قد ايش هذا الشعور سيء بس لازم تستوعب انه دا شي طبيعي، وبالعمل- بمجال العمل لازم <hesitation> يكون في اوقات تمر باوقات سيئة، واوقات حتكون كل شي كويس، فلازم تستوعب دا الشي وحاول انه تشغل يومك وتسوي اشياء جديدة انت تحبها، وانا كمان موجودة اذا حبيت تفظفظ وتتكلم.